Nanantandó kunrí kunrandó nría, deden chí nakondó tindí nano'o kunranró nakenró chí, uj <hesitation> ihó kutiá yuté uju <hesitation> kuinró kunamanró, tikunró nanaketenró naketenro kunonró nrá ña kú ñadeté ñadete né.